په الوتکه کې د بل چا په ځای کېناستل سم کار نه دی. زه لومړی دا کار نه کوم. خو که مې پام شي چې په سهوه کې دا کار رانه شوی، نو د هغه شخص نه چې په ځای یې ناسته یم، بښنه غواړم او خپله څوکۍ لټوم او خپلې څوکۍ ته خوځېږم.